ا <noise> قهوة صالح اليمني هي مشروبي المفظل ،أسخن الماء اخليه يغلي بعدين أحط معلجتين جهوه و <hesitation> أتركها تغلي دجيجة تجريبا وأظيف بعض الهيل تحسين النكهه ،وبعد ما تجهز أصفيها في-في فنجان وأحط السكر، و أشرب ال-القهوة و <hesitation> أروج .تساعدني علي الاسترخاء والتفكير والتركيز وكده.